أيوة، الفن يُحسن المجتمع، لأنه يفتح لنا آفاج جديدة ويعبر عن مشاعر الناس، الفن يجمع بين الثجافات، ويعزز الجيم، وكل لوحة، وأغنية تحمل رسالة، وهي وسيلة للتواصل، والتفاهم بين الناس، فإذا أُحسن إستخدام الفن، فراح يخدم المجتمع بشكل كبير، وبيعبر عنه بلسانه.